Lafa vaky ty fitaratsy amy lafonety. Ty fomba fanolo azy: alà apotaky teo avao azy raiky vaky iny, lafa mipotaky eo iny, alà amizay raiky vaovao hasolo azy iny, apetaky aminy eo, la asia lity, alitiky, lafa militiky amizay iny, lafa maiky, lafa mipetaky eo soa iny, la tsy simba sasy sady tsy vaky sasy.